E! Mety satria misy ndaty tsy mandeha mivavake nefa manao fitondran-tegna soa reke. Le lasa milmay am ty fiaignane. Le misy ke ndaty mandeha mivavake nefa tsy tsy mahay fitondra-tegna soa fa lasa manao tao ze raha tiany hatao.